يومياً أش- أشربي حوالي لترين إلى ثلاثة لتر خاصةً مع الحر، لازم نكثر من الماي يعني أسبوعياً يمكن أشرب حوالي واحد وعشرين لتر خصوصاً مع النشاط، والطلعات تحت الشمس أحتاج لموية أكثر.